Ma sagan man a a babab ngs dok, arai zhèhila vanga a ndè mama <hesitation> ata ngwats a alimya vasa, atag gudam gabadaya ahh skwin mè gèda yant dok ya kamata ta gada sun nga gudam ng maf tè duniya sdok, arai nga gada skwisa ahh nga dè mama gudam gabadaya a skwi man nga suna ta a mafmaf mana al'ada mana nganga maf kam nga min gèda nt manok zhègil da van shafa gud gabadaya na wudai ga, ana ngoz ga ana alaji gudam. Ndi man ta gaw makaranta tba zhèn ta, taga kusat ta daka mbali arai ya kamata skwi man ta gèdè dok. a nènga nt kat ma, va shik kat ma ata ga dakwa tagada ata gada chita vasa tma tma ba ta chita skwi man nga suna ngas dok, ts'riya zhègil aya dok a zhègilan takahan gina hr'kad gudam gabadaya, a ta gad duniya ta gad sdok ng mafa gudam gabadya zhè, a skwi man hr'kda an mafa ay yakamata nga sun vunga lai mang zhègil da van shafa a mama, wai zhègil vang shafa dakwa a nga sun nt duka gabadaya a mamna man ta gad mafa arai nga wai vung gudam gabadaya a skwi man nga suna ngdok, kamkama è tsiriya zhègil dok, zhègil da takaha nga, a nga dè mama a ta gad n'slabad mafa ngasa, nènga nas kat ma, nènga nas kat ma wudai mafai ya ngas ma ata slubaw mu mafa. Ata gad nawa naw, ko ndawa ndaw ba ndu mana sun mu maf bi ba, da ngha gid nbi, da shikaw da ata gad ng mafahi, ngidè gad yi mafahi, ngidè yi mafahi gudam ata shikaw da ko dawa ndaw ta sun mu maf bi ba, da shika nsa slèbaw a skwi ma nga gèdè nga ata gaw ata hada gid gudam gabadaya ata ndzaw tst gabadaya ata wa kirmama wa kirmam ga nga'nt kata ata wai vta a zhègila dat'ta mama skwi ma nga suna ngas gabaday nga ai kwada blam bukar ngwada gana arai zhègilè vang shèf mèna a nga a nga ndzo sung gudam gabadaya a dba nan zana gwad kata, zana gwad kata ata <hesitation> gudama ndang sa a zan dakwa a gad kat, a gwad kat ahalaki nènga ngas kata, an buz kata duka a skwi man nga suna nga tun alada mana ngan n'mafmafa a skwi man nga suna nga hadakwai gid nga gudam gabadaya a nga nzdakwan samstad a nga gaw nawa naw gudam, a mam na man ta gad maf ya kamata nga gada hada gid gudam gabadaya ang mafai sa ngada gi pambi nng kina ngha vi kinbi ndu mana sun mu maf bi aa, da shika ngas nga chè ri chagachaw a nga ghèda ah ki mafai kèdè zan kata, zan kata, yi kir gai zana yi kir gai zana yi vzi gè zana gudam gabadaya a nga sun vu'nga a skwi man è suna yi dok. Kam kam, è tsan riya zhègil dok arai ya kamata ngada a nga hudakwai va gudam gaba daya. ndu mana sun gad è sun mu maf kaba ana gad ba, dè shik gina ma shik dok, ngmafa da ngha vun bi, da shik gin dok ngmaf gudam gabadaya maf nènga ntma. A stukwa'nga halaki dok nga'nt ta ng'mafa ta tsukwa nga a halaki kagan ndu stad ba jèkèda aga a ntsat a jaka stad stad gudam gabadaya a nga sun vun gudam gabadaya dok ata tskwa vzi mawd gudam gabadaya skwi man è suna ya. yarwa yarwa ta gad sba nba mafa, maf ba zhè vasa sdok arai maf zhè vasa arai zhègila vanga a dnga mamama ngmafa a wudai nga ta ngwats gid. man ta ngwats gid dok nènga nt'ta a nènga nt'ta ata wai vat gudam arai zhèhil da vata an dta mamama a zhègilan takahata ata ha ndi gid ta mam gudam nta haryan zu ndun sun'ng t'duniya bis kam ya kamata ndawa ndawa da ng'ha vi bi. Dasa shikawd gudam, ndu mana sun mu maf bi ba da'shika tnga ba bab nènga shiks a halaki nshika sat ba ta gwad gudam ba bab ga tsukwai kata a gida ngas ɓokun a tsun mu maf bi gimè ba ta gad sdok, da shikaw daw manta shikawd dok, ah mafa kirgai zanakirgai zana, kirgai zana gudam ma tè gèdè, ah ngas vzi gai zana nasa, nas nènga nas kata, nènga nas kata a maf gudam sdok ndawa ndaw ba jaka ndawa ndaw tduniy ba azn ah gai vzi gè zana nasa kiya, tè shik kata nga shika halaki ba bab nga tsukwa nga, ntsukwan sdok a nga gèd kata, a nga gi kata, nga gi kata, nga gi kata gabadaya a zna zhè tdi maf maf sdok yakamat ndawa ndaw dè shikwa da a ngirrd gidn yi mafa na ngaɓa a ngaɓa man a suna ya, zhègil da takahan gudam a nga hada gèd nga.